Raha ny hevitro zashy mahakasiky e zavamaniry, <hesitation> e nanamboaran'ny zanahary zashy, misy zavam- zavamaniry, misy e biby, misy gne olombelo, io zashy de zavamanan'aina aby io, e zavamaniry amizay shy, da mahare marary izy io ka fa izy fosigny sy sampan-tegna satria izy sy mahay mizaka fa mahare marary avao e zavamaniry ka satria manan'aina avao koa izy, satria misy fizakany vazaha anazy être vegetale izy da magna- manan'aigna avao koa izy, mari- mahare marary.